Wandu je woni ha kooseeje do nyama ko be yonata bamboo ha kooseeje, ngam be wala ko be nyama duddum ha dow kooseeje mai. wandu do torra wakkati fere soinde nyamdu duddum je di nyamata di haara di wada ngedam maaji nder de'itaare be seyo.